Éticu no, es que es biológicu. El izil que hazel primal la vida delos animalis porcima dela delas pressonas puei parecel-mus una cosa mu enteligenti peru, en ralidá, es no comprendel. Por mucha pena que mos dé el matal a un animal, pos qu'aiga genti que le dea más pena un animal que la muerti duna pressona... pos essu velaí si que no me pahi éticu... i ain muchas pressonas assina.